إي بصراحة يعني أحيانا تظاهرت إني ما شفت شخص يعني عشان أتهرب إني من الحديث ما يكون بشكل غير مريح ،يعني يكون فيه ها المواقف تكون فيه المحادثات تجيلة أو مرهقة ،فأفضل بصراحة إني أبتعد بس يعني تصير هالمواجف أحيانا ،أعتقد كده يعني نمر فيها من وجت للتاني ،هادي يعني سنة الحياة ،يعني تصير مواقف محرجة.